Mi andi cholliji duddum masin, daga ko nangi pooli, be ko nandi ugamji, be nanta gertoode, be aku. Mi andi cholliburi sappo e jui ngam mido mari ngesa am manga be keeji duddum ha mi durata cholliji mai, do on wati am mi andi cholliji duddum ha ngedam am. min do mi yidi cholli masin do nder ko wadi mi durata cholli ha ngesa am ngam to mido laara dum mido seya sakko ma to dum do sona mido nana beldum masin.